أنا مع التطوّر ومع التكنولوجيا وبتشكّر يلّي اخترع التكنولوجيا لإنّو بي سببا نحن للتكنولوجيا وصلنا للعالم كلّياتو من كل الجّهات يعني بالأحرى وصلنا للكرة الأرضيّة بي كاملا بي كاملا يلّي هوّ عن طريئ التلفزيونات، عن طريئ الأقمار الأصطناعيّة، عن طريئ التّلفونات، عن طريئ الطّيران، عن طريئ كل شي بيوصّلنا للحياة الحلوة يلّي هوّ التكنولوجيا، مِشان هيك حلو الواحد يكون عندو تطوّر بالحياة لإنّي أنا خلئانة أبل التكنولوجيا ما تظهر بي هالئوّة هيدي وشفت كيف كانت الحياة ابتدائيّة، يعني كان ال tv إذا الواحد بدّو يفتح ال- tv يلّي هوّ التلفزيون كان بدّو يئوم بي إيدو ليضوي الزّر ليبرُم المحطّة، ولكن هلّأ إنت وآعد بالتّخت بتأدر تِبرُم التلفزيون عا كيفك متل ما بدّك، بي سبب التكنولوجيا بتأدر تفتح البرداية وتسكّرا كمان بي سبب التكنولوجيا من دون ما إنت تتحرّك وتئوم من مكانك بأى أنا بئول شُكراً للمخترع الّي اخترع التكنولوجيا. <noise>